Merja rot nahi plastik emo, ti- tir emo, ting atrang aseam ani tring a. Jut joan ting merja ang ti rot nan. <hesitation> Aman te ani. Jut ting merja tu, tu mi a rot na at. Joan kan tun luta. Tu mi tu kan her a. Kan her kan, force aseam atu nga kan. Joan tu mi ele- elektrik mong te po a oma. Elektrik mong ka joan. Akol ka ama in atok mea emo. Kuta kan ti ang tia nga ka joan. <hesitation> Ama kan atu nga kan. Force kan her a ka force kan pek kan alaw in rot. Alaw in rot dip ani. Tu mi rot in rot dip tu. Tu mi kan man kol a rot na a kan. At maida ma kan. Ko tera uste te as kot sep sep ang ka a oma. Jut e tiong joan. Apta dip tu a ron swak ani. <hesitation> Jut jo ting merja ta na kan aman tu ni.